Zareo Aostralia draiky misy raha pavlova zay, zany zany zaka ein aliment de base ndreo zany izy io zany gâteau azonao? Gâteau io fa tsy karaha ny antsika gâteau tsika malemilemy aty fa ny andreo somary atody reny zany tapotsin'atody moa plutôt, reny zany zaka endasindreo dia mikarikarepoka zay <hesitation> raha io kaofa hohaninao.